Агар ман дар бурҷи хеле баланд ва торик маҳкам бошам. Аз куҳи баландии бурҷ ман садои фаредамро ба осмон мепартоям. Ҳар шоми хомӯш, ман бо овози баланд мегӯям: "Кумак! Касе маро наҷот диҳед!" Ман боварӣ дорам, ки дӯстону ёрдамчиён хоҳанд омад ваа ин бурҷи баландро мекушоянд.